Izy kaofa za hampianatra zanako mitikina bisikileta, <hesitation> asaiko mandeha ambonin'ny bisikileta ake izy avy ake am'zay asaiko tazominy tsara guidon tsy mila matahotra hoy za aminazy, avy eo am'zay asaiko pedaleny tsara le le bisikileta avy akeo tazomiky avy afar- avy afaran'le bisikileta igny somary atosiko môramôra, avy ake kaofa hitako hoe somary efa mahaihay izy avôtsivôtsiko hely avy akeo kaofa kômakômansy karaha ho lavolavo igny izy mipody ta- mipody tazomiko indraiky de mana an'iny fao juska izy mahay.